De le fomba fanaovana yoga zany, iha zany tokony mandeha am'toerana azo <hesitation> m- ietsiketsehana iha, ohatry hoe am'toerana malaladalaka reny afaka anaovana anazy de ao iha manetsiketsiky vatana misy exercice physique ataonao ao de misy exercice spirituel ataonao koa ao <hesitation> de zany.